Nuba yanʒu su dobna mini suya bom gimi kiswa lah kunusum bike yanʒu ah yera bamme ah gab kamba bami su yunu tare woh ya bikya ah malle bikya ga ah malkamba, su dbna bami su ya bome, toh, ya tong yamba ki basu ai bama dobna nʒah ka yu ka gyugleh ka pagha ya kumo tukhu kunnisum kusu ballah ka yam̍a bal ke dede, ba balla na mudori ki dob ki lidwari mogho, boh ya nori ba shamberiyiya shenjina <hesitation> ya yuna ni ba bipne kyene, duk gumu bamu yoh ni kullung boh ballebo kun boh tuklokuno ka balfo kuno dabam, kenna wum tiki da balbi kum nasaraba naso kawai yoh ni kullung eh Kena na woni ah ah yoni gbandum ko yoni gimi mogho ba kuna sum kap magho, duk gumu ya nabo lelah yoh, minam, yi bamini bam- bami su dabna koyi, shekleh ni kune babirim ba, shekleh ko ni kune beh ba, amma yam ya toleh, yini billah beni yamba, minam ma ni bullah beni yamba, kuna sum mogho kenang, dole, yummunuk mini ba wai ba gabo ba dobna ko bari kuma bamīni ya wuro bamīni ya wuro, ko ah manag ko ah maba yamba yer na mdo ba, yamba yere bwa ghobi balo guda mogho ka toli, ka wubbi, wabban mini kuma ya bani tifu ba, ya beni, yami bali, mini gima ya nabi babirim, su teka mi su tela mure zongsum, bami yanʒu bami mali <hesitation> poroh mu yunusum ah bami, bamun beke ah ya bagheh, sum kuma su dobna suya ka woghe su, beke ah ya ya yeksum, toh yere kusu mala ah mi lile ah mi yamba sum. Ntongyo ami liloh.